nako naoko namoro wa sarongo wa sakai bolo naoko wo sakai mane tersera de ngone wa kecap bolo wa sakai dema igono bolo kai dadi ngodumu wa sinanga bolo wa sarongo de aje wa sirang de rica bolo tersera de ngone man kan dari kainomo ingodumu boloto.